<hesitation> Deu penzu chi ognunu de nosu nascada in s'era chi, chi di benescidi. <hesitation> Non penzu chi deu m'agattaiu bei i u attra epoca rispettu ai custa, soprattutto po s'intempreranza e su caratteri. Quindi no, è meggiusu essi naschiu in custa de epoca.